الفقر أهم حاجة هي الفقر، وهي اللي كانت المصدر متاع برشا مشاكل في العالم كيما الجوع كيما قلة التعليم <hesitation> كيما الصحة كيفاش تدهور <hesitation> الناس اللي تعيش في الفقر عندها برشا صعوبة باش تلقى احتياجاتها الاساسية يعني كيما الماكلة والما النظيف ووالرعاية معناها والكل دوكا كان نقضيو عليه نقضيو برشا مشاكل اخرى.